सफलता में भाग्य के भूमिका एगो जटिल विषय है। जेकर बारे में अलग अलग लोग अलग अलग सोचते। कुछ मनके लोग के तो सफलता पूरा पूरा भाग्य मनके बार करते। जबकि आन लोग मन ए कड़ी मेहनत आऊ लग्न के परिणाम हे। भाग्य के भूमिका अक्सर भाग्य हमन कई बार ऐसन अवसर प्रदान करते। जेकर हम लाभ उठा के सफलता प्राप्त कर सकत हन समय आऊ। प्रस्तुतियां कई बार सफलता के सही आऊ परिस्थितियों गोलों महत्वपूर्ण होते। अप्रत्याशित खतना कई बार अप्रत्याशित घटनाएं। जेकर ले हमर जीवन प्रभावित हो जाते।